Iaho moa ka sy managny tomobilo da sy lalako loatry fa la iaho nana tomobilo teo da fenoky isake farane herinandro izy, anisika quat litres eo enina arivo e litre raiky, efatra arivo sy roy aligny zany quat litres isake farane herinandro, izay la ohatry ka iaho nagnano an'azy.